O tsaiky reto anareo moa fa nahita télé zany? _x000D_ Zaka zany, misy variété anatiny ao ein! _x000D_ Misy dessin animé eky; amin'ny tena itiavanareo reny! _x000D_ Basy anareo zany <hesitation> i télé io zany kôfa jerenaroe tsaiky reto <hesitation> mampahay frantsay nareo tia miteniteny français tsy hainao tsy hainao aby hoe: nareo zany tokony mianatra tenin-drazantsika nareo fa tsy; miana- mianatra teny français ianaranareo tsenky ne ny antsika bakeo nareo kara zany.